أول شي فك ال- المصباح الجديم، و <hesitation> جبل لا تفكه طبعا محتاج أجول لك تطفي الكهرباء حج المصباح، وبعدين تفك المصباح الجديم، و تروح تشتري نفس المصباح، وبعدين ترجع تركب المصباح الجديد، و <hesitation> تنزل تروح تشغل الكهرباء إذا اشتغل كان بها، ما اشتغل روح هات لك كهربائى.